நான் ஒரு இசை கருவி வாசிக்க கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இசை எனக்கு எப்போதும் மிகவும் பிடித்ததும். அது என்னுடைய உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான மிக. அற்புதமான வழியாக கருதப்படுகிறது எனக்கு எந்த ஒரு. பாடலை கற்றுக்கொள்ளும் போது அதை ஒளிப்படமாகவும். கருவியின் ஒலியில் கரைத்தும் உணர்வுகளை. பகிர்ந்துகொள்வது மிகவும் சிறப்பான அனுபவமாக இருக்கும். ஒரு கருவி வாசிப்பது அதில் பயன்படுத்தப்படும் கம்பி. குச்சி அல்லது விசையால் நமக்கு புதிய கலைத்திறன் தந்து. அந்த இசையை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளும் வாய்ப்பும் தருகிறது. மேலும் எந்தவொரு கருவியும் மட்டுமே மிக அழகான. கலை மற்றும் இசை வழங்குகிறது அதிலும். ஒரு கருவி வாசிப்பது ஒரே நேரத்தில் மனதை அமைதியளிக்கிறது. மற்றும் நமது திறனுக்கு ஏற்ப இசையை மெய்யாக உணர முடியும்.